Aminahy manôkagna mariage tegna hitako hoe tsara sady tonga lafatra, le voalohany kaofa le magnano mariage igny le feony le mandeha m- mandeha am'làlana le pipimp pipimp <laughs> cortège jiaby akeo amin-jainy izy koa za le le atao mariage magnano lamba izy izy tsisy tàgnany fa izy lava avy akeo amin-jainy somary mibontoka am'zaigny aveo ambany arô igny <laughs> akeo amin-jay any amin'ny hôtel le faran'ny tsara am'toerana misy za ake avy akeo amin-jainy mi-inviter ôlo maro, havagna jiaby, namagna jiaby, zay. <laughs>